والله كل محل فيهم إليه مميزاته. ال- القرية الصغيرة وايد هدوء وايد نقاء وايد صفاء الذهن وايد عالم حبابة قريبة من القلب. ما بو مصانع ولا و ازدحام و الصواريخ و المدينة الكبيرة التطور كله، الفرص كلها، الاحلام كلها.